Агар ба ман интихоб диҳанд омӯхтани навохтани асбоби мусиқӣ ё сарояндагӣ, ман бешубҳа асбоби мусиқиро интихоб мекардам. Барои ман, навохтан як роҳи ором кардани рӯҳу равон аст ва имконият медиҳад, ки ҳиссиётамро баён кунам, ҳатто вақте ки калимаҳо намерасанд. Навохтани асбоб масалан, фортепиано ё гитара, ин як забони ҷудогона аст.